Yo wo kou da wo do mani gni i ga maro nthiokhono, wo kou otini soninkan maro gna tane bon soninkan maro ké falé, toubabou maron kha ri, toubabou maro kéŋa ken tokho nguébé gnani, kha gana guémou kébé khagada kou ntokhoni gnéy tane i na kou ntokhonin koŋa hada fofono dangui, i di tokhoni, wathia wofayi foatanani, wathia woray tini nkenke gnimé na fotou do wathia nakha kou marou béni wogui yigana sassa lay tini kou tokho lay télé ma siko ma nakhato. fo fono dangui koun kané, yo kha wakha wathia wo yigandé npo senbé ni, toubabou maro kéya. Mané khandi ken débéri bawoni soninka maro wogna sokhono gani wathia a sokhoyé ma gabo, wo yakharou makha bawoni komi soninka yakharosassa ay comme sokhoyé i da lanpoundi foné, bon kounkha golé yani maron tnhiokhoyé nkhotégnani parcekadi dji gna tirindi bon wathia i da lanpoundi, ida lanpoundi. Yo kha wo gni kounkou gna tou, soninka maro woy gnana fofo, woy gnana sonbi, woy gnana gnankataŋé woya gnana fofo soninka maro. Wathia toubabou maro ké bé ga ri sassa wo yakhé gnana kounŋa yo kha inta dakhamé dé wo kou gada kou béni wori gani inta dakhamé, wo kou gada kou béni wori gani inta dakhamé wala a liŋé gnana a sonbi ŋa fatama ntéye. <hesitation>